ما مخکې ټولنیزې رسنۍ ډېرې کتلې او د هر مضمون لوستل او د ویډیوګانو کتل راته په زړه پورې وو. خو ډېره موده کېږي چې ټولنیزې رسنۍ دومره نه ګورم. ځکه یو خو زما وخت ډېر ضایع کوي او له خپلو ورځنیو بوختیاوو پاتې کېږم او بل اوس ډېر مطالب لکه د پخوا په څېر په زړه پورې نه دي. نو په ورځ کې یو یا دوه ساعته وخت پرې مصرفوم.